Ity famorona hena sentetika ity da tena sy avy ambavako aloa, satria e fahafantarako gn'hena, da gn'avy ame biby io vaekeky! hafa vao gn'hena avy ame biby, sy fatako agny iza na asiasia plastika na sharle avao gne agnatin'iza hena za o eo.